بالنسبة للروز باش يجيك باهي ، يلزمك أول حاجة تأخذ الروز نتاعك تغسلوا بالقدا للي يصفى يتنحالوا هذاك اللون اللبني الكل ، بعد تحط الماء نتاعك تحط الماء تخليه يسخن ، وتصب الروز نتاعك وتخليه يغلي هكا شوية ، تحطلوا شوية ملح كان انتي تحب، وبعد تخليه باش يغلي شوية ، وتعس عليه شوية وتحركوا باش ميتعجنش ، وتخرجوا على روحك.